Zero, nguma, ibiri, isathu, ini, ithanu, mukagha, musanju, munani, mwenda, ikumi, Kumi nanguma, kumi nibiri, kumi nisathu, kumi nini, kumi nithanu, kumi namukagha, kumi namusanju, kumi namunani, kumi namwenda, makumi abiri, abiri nanguma, abiri nibiri, abiri nisathu, abiri nini abiri nithanu, abiri namukagha, abiri namukagha, abiri namusanju, abiri namunani, abiri namwenda, makumi asathu, asathu nanguma, asathu nibiri, sathu nisathu, asathu nini, asathu nithanu, asathu namukagha, asathu namusanju, sathu namunani, sathu namwenda, makumi ani, ani- nanguma, ani- nibiri Ani- nisathu, ani- nini, ani- nithanu, ani- namukagha, ani- namusanju, ani- namusanju, ani- namunani, ani- namwenda, athanu, athanu nanguma athanu nibiri, athanu nisathu, athanu nini, athanu nithanu, athanu namukagha, athanu namusanju, athanu namunani, athanu namwenda, ngagha, ngagha nanguma, ngagha nibiri, ngagha nisathu, ngagha nini, ngagha nithanu, ngagha namukagha, ngagha namusanju, ngagha namunani, ngagha namwenda, sanju. Sanju nanguma, sanju nibiri, sanju nisathu, sanju nini, sanju nithanu, sanju namukagha, sanju namusanju, sanju namunani, sanju namwenda, kyinani, kyinani naguma, kyinani nibiri, kyinani nisathu, kyinani nini, kyinani nithanu, kyinani namukagha, kyinani namusanju, kyinani namunani, kyinani namwenda, kyenda, kyenda nanguma, kyenda nibiri, kyenda nisathu, kyenda nisathu, kyenda nini, kyenda nithanu, kyenda namukagha, kyenda namunani, kyenda namwenda, kyikumi.